ا <hesitation> شوفو الهيكل تفقد إذا كان فيه خدوش ولا صدمات وبعدين الموتور أسمع الصوت متاعه شوف كيف يخدم، العجلات والفيرونات تأكد أنهم حالتهم كويسة، الوثائق شوف الورج السيارة اذا كان فش حا في شى مشكلة، وتجربة السواجة خذها في دورة بش تحسن يعني كيف طريقتها.